Eme nggo aku beti isung aku eme nggo apa'n donde kaku pake apa pake wae kolang kut apa one ranga nggitu kut peang taung apa situ apa mbureng situ agu isung isung one mai itu. Eme toe tong ga ngo one apotik kut weli obat biasa'n eme nggo weli obat tong ga weli apa weli. Eme nggo aku ga eme ngo one apotik hitu tong ngo weli obat sot nggo rasa'n misal na minyak kayu puti hio kut lap one isung nggitu. Tapi eme nggo ga <hesitation> manga obat ba mai one mai kut co'o kut manga lia nggitu. Emi lia hitu laku tong ga campur agu wae nggitu wae kolang sio poli itu inung eme toe campur kopi laku eme nggo tong reme ngoeng inung kopi. Hitu aku tong campur one kopi poli itu tong ga inung laku rasa'n tong dia keta ngarek kut <hesitation> nganceng kole nggo pe ma keta apa'n ne one mai isung kut dia keta lako'n ne apa nafas dite <noise>